Mommbor nsu da dɛ ɔyɛ nsu ketewa o, po o, nsu bɛn <noise> mommbor bi da ntsi munntum nkyerɛ dɛ motum atsetsɛw nsu enyi wɔ aber a asɔkyer bi reba eno de mennyɛ osiandɛ musuro nsu. Nsu ekumkum nkorɔfo bebree a minyim hɔn ntsi mara de <hesitation> mommbor nsu da.